Ammiru la sincerità, puru quannu fa mali, la purizza d'ànimu, lu curaggiu, lu spìritu crìticu e la capacità di pinsari cu la propia testa, senza fàrisi nfluenzari di la massa. E la vogghia di aiutari senza vuliri nenti in canciu.